Am nalo aguna tu atoato aka kakadeke taka amela pekodia, elai ato ato na mini tu atoro. Are waini ela asalai soma ela e aguna aodoro. Nalo ainegu isigu aka fa, amana, ita amana tu, amana famili ai umado elae nalo amana tukutuku nalo takae amela pekoia sakai tutukua egu, sa ka kakadekia egu ela lala umano la pampa kakadekia, <noise> amana tu sodina nalo ela pampaua la pampa tukutuku a emani, asigu, anegu, aamani isimani tamanipa tu amana kakadeke ia atoro lasoma nalo tamanipa amela pekoia nalo amana tu saikaini tu pa alo la ena lauma painpa elowaina umano <noise> nalo kaiua aika amana tu nalo tamani tutusamani ela panipauwa ika eia kakadeke easa mampa kakadekedia emani la ena tu saumano nimandiai. La tape lauma mimani mani, mani toriasamanito la ma pe lauma aka aikala aka mani redi aka aikala <noise> elai ia tu elae. Amana tu tialae nalo, nalo ari ama ama tau pam aloemani. Tuatoro onouna panipa aloe mani amani dipa ware mani tu onouna eum ano aka nimani amani lagata tampaiaga tadi a, panipa tukutuku. Nalo ida tioni asa peka ato ato, <noise> nalo tampa tusamani ela tamanipa arinigani u, nigani tauma panipa iganitu ela nalo ainema isimani amani esimani ela nalo amana tu elae, elae la ena tu, la tape lau mato ela mampa tutukuaemani ela mampa kakadekiaemani panpa ari amatau tu panpa ari waware la ia ma saia, la ana tu na saumano, sakaini tu, taupa aloa la ana tu mapa dakia aka la ena ena peko mapa adakina. Tamanipa tusamani la na tu ela umano, nalo amani kakadeke ia elae nalo panpa peko soma eia kakadekee la panpa kadekadekia emani. Tukutuku emani ela amana tu nalo na ela umado. Are ida siamela ela nalo tampu tukua elae a losola taim nalo amana, amanatu ela na ela la mampa tutukuaemani, la panpa kakade kiaemani, are ida siam nalo amana ari ama amatau, ari ama amatau nalo ari ama amatau ena e paka ari arisisiki atalo akan na amini amata anua aloskandia paka alo. Nalo papara nalo dipaua, inau ema aloau, inau ema aloau. Nalo ia ama amate dipa tutuedia, imani elai patalo umano panipau elai patalo elae paka paka gogomo elai patalo ela paka dadaki. Nida adanatu la asa, amana kakadeke, amana ari ama amatu taminpa aloa emani lago azalai ela la mampa irua. La panpa, panipa tutukuaemani amana siamela gesi, amana olabu gesi ela, la tape lauma ine pelama kaisio aka aikala, kasi la ena tu ela na amelape. Ena peasa palo, palo dada alo is a da ini lotu tada alosada ela azalai ma la elana amela pae la ena tu na amela pae. Kasi ena, ena atoatoai maua inau ma, inau ma anua adi io kakatotoru inau ma, elana tioni elo inau tape kaisi enla tionla peinausae tialai ma elana tu elae inau kalama kaisia, inau elana tioni elae pe inau sagu. Tu palopalo aikala, la ena lauma elana amela pae, la siam tau lama amela kadaia ena, ena tu igina ine ta amela aloa ela ma ela pe kadaia pelama kaisio, anuarausu pe kakasidia aikala, na amana ari ama amatau elana elae nalo panipa ari ama amatauna amana, amana family tialai amana family sosolai.